Amopua vaera mopeti empresa raɨ tenonde ko <hesitation> aikuata mbae ko amopua ta amombaraɨkɨ vaera jare oe kavita ra seve esa aikua reve kavi ko mbae sekɨrei amopua jare ambokuakua yae oye, oyekua kavita o oe kavita ko se va